Octopus apne sparsh sutro jo tantaclus ya arms kehlat hay. Ka upyog kai mattvpurn karyon kai liyai kart hai. Jaisai shikar karno, khud ko bachaana aur apane gatividhi ko nirantar karana. In tantaclus mein hajaaron sensar hoat hain. Jo inhen atyaadhik sanvedanaasheel banate hain. Octopus ke pratyaksh tantaclus mein sensar aur chusar rachanaen hotee hain. Jo usee shikaar pakadane mein madad karate hain. Yah tantaclus shikaar ko pakadane aur usee apane munh tak laane ke lie istamaal hoat hain. Isake alaava octopus tantaclus ka upayog sikar ke aakaar banaavat. Aurr sthiti ko samajhne ke lie bhee karat hain. Dishita aur pehchan octopus apne tantaclus ka upyog satah ko banavat ko mehsus krne mai bhi krtei hay.